कुत्ता आपस में बात करतें अपनी इन्द्रियों का इस्तेमाल करके। इन्द्रियाँ में जैसे कि बू सूंघते एक दूसरे के तरफ देखते आवाज़ निकालते, भौंकतें इन सब चीज़ें ने करकें बो एक दूसरे से बात चीत करतें।